Kepide sena ma aine hala halade akuse maku pane makupane na matae ma palema halake a une umatuwasi se ata'iya kupane moa a'iya kupane mo kepide ma'ane halake mo na'apeu adade hedeka duwesi namoi'i itai na i'iya kupane i'iya kupane na ilahu uwepu na uta'i uta'ina u palemahala utane mahalana ma'aene ma'aene mahala ke u hamea ake na u hamea duwe ma dagi ma'utane moa na ma'ane m a hala ke duwei pai mika lia mo me aene mo mesuku kupane mo me pale halake mo la akuse metai na mi kali a mikalia ya ho misuku hala misuku hala a'ane moa ane duwe mu matuwasi ane duwe mu wanai wanai na mihono sai sake ihoho i mua a ke akuse ma wada ma la ali le'i ma'ane halak ke akuwea moa Ma'ane duwe ma utalau ni kasi pilaunide wada mau nide kumo kilau ni de akuse ma'ane duwe ma utalauni duwe akuse ma'ane duwe ma'i ane maiyane ke ma'ane iyane ke ma'ane ut utane ma'ane yakale de ma'ane madei lede ma'ane sepue i ha ke sepu kama ane matue loke ma meiyana ma'ane sipuka ma'ane sepuka dawese mata'i mata'ina mahunu ma sai sa ya'uduwe u matuwasi matae makalia mau wanai sitaina sisikola moa pai sepua makule'i makule ma'ane halake'e